एक कंप्यूटर हर जानकारी के बाइनरी कोड में बदल देत है। यानी शून्य और एक सेकंड की सीरीज में जैसे जब हम किसी फाइल को सेव करत हैं। तो कंप्यूटर उस जानकारी को स्टोरेज में लिखत हैं। यह जानकारी फिर रैम से लाई जा सकती है, जब आप उसे खोलते हैं। कंप्यूटर फाइलों को रखने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल करत हैं। जिमे फाइल सेव रहत हैं और फाइल के ढूढ़ने में मदद मिलत है। कइ के उनके अलग अलग प्रकार से सेव करत जात हैं। <hesitation> इसी तरह कंप्यूटर के बाइनरी कोड को उपयोग करण में जानकारी के अंदर स्टोरेज को जाँचकर करत हैं। और जरूरत पडन पर उके हम निकाल भी सकत हैं।